Benki le ni sehemu yevika pesa yehifathiya pesa tikahe na utaratibu mcha ughire usalama. Maana benki ni handu haghire usalama, haghire uninzi mrwe huruma evika pesa thafo ukighira uhakika kana ughende ughefunya pesa tafo kuvikie handu haghire uhakika